د یو عکس له لارې کیسه بیانول داسې کېږي: لومړی عکس ته ښه ځیر شئ، وګورئ څوک پشکې دي، څه کوي، او شاوخوا چاپېریال یې څنګه دی. بیا د دې له مخې د کیسې پیل، منځ او پای جوړ کړئ. مثلاً، د عکس له څېرې، حالت، رنګونو او شا و خوا نښو نه الهام واخلئ او ووایاست: دا څوک دی، چیرته دی، څه پېښ شوي، او څه به وشي. یعنې، عکس د کیسې الهام ده، خو تاسو یې ژوند ورکوئ.